Wor indian daado gidio hamtu wo jebis inama gudio kabdii dub inama kunne laf hodisaa laf ishine masa bokenne gudda hinrobu laft amtan inama kun kas kubetinne dadete won ak orua it hinjabefetu ajili ishin hoditun hungukuf iyo hafur inama kasakoo.